कुकुर हरु ले एक अर्का सित कुरा गरदे मेन तरिका भण्र्या चाइ भुक बटी पुच्छर हल्लाइबटी, जमिन लाइ आफ्ना हात का वा खुट्टा का नङ्रा ले कोटरिकाप्रि इसा क्रियकलाप गरबटी कुकुर एक अर्का सित कुरकानि गर्दानु ।